Mapitirum dham mughalli dorenta dham mughalman beha dugo kalam wala Mapitirum fadwawata Mapit anasta. Gambani man dho valan hafad dugo konnejo dwari idi Mapit'a kogo idi anasta sumduman.